جنوبي کوریا یو پرمختللی هیواد دی چې کلتوري ارزښتونه پکې ژور ځای لري. د "چوسوک" او "سیولال" جشنونه د دوی دودیز اخترونه دي. هلته خلک د مشرانو احترام ته خاص ارزښت ورکوي. دودیز کالي "هانبوک" په ځانګړو ورځو کې اغوستل کېږي.